Cara ho bisa menulis no malole harus membaca buku ba'uk no perhatikan gaya tulis manai buku ana baca ndia. Menulis no teratur no ana tunga kursus menulis. no ana sanga grup menulis ho ana bisa nanoli ba'uk a.